Maromaro moa rolahy ñy biby tsy manambaly laha tsy raiky avao ro mandra-pahafatiny: -Añatiny zay ñy lion na ñy liona. lion o lafa i ro manambaly. raiky avao ñy valiny. ñ'antony fotony ie manjàka aminy tanà raiky avao rozy la miteraky; <shushes> manahaky anizay ñy albatrosy. ao koa ñy lily. rezao zany biby añatiny raha zay iaby.